Jaji <noise> ku <noise> lokiq bicara tentang kuliner indonesia engka meto aga kufakku ogiq ede contohna <noise> pasti coto konro sibawa pallu basa sibawa sop sodara jaji iyero pasti kulinerna bang- bangsana iye ku tana ogiq ede ku sulawesi